No pall'odõl eläjäkeisil nu pujakõsõq ku sünnüseq, ommaq tävveste pümmeq, ei näeq midägiq. A mu teedäq iks mügräl olõ-i väega aga täl ommaq silmäq, agaq ega tä pall'o ei näeq. Et sis jääs külq elläi luudusõh hättä, ku täl nägemist olõ õiq.